Ulieko <noise> teri gba teri gba tsale kuru school mee tse utse mee riou utse oho okan owun a gba kpe mi <hesitation> church gba bimi ro gin oritse gin akun mi wino kpokpobi wun gin o gbe urun <hesitation> o gba company ni ewo mi mo ka gin tu boko a gea so ran we gbe mi gin main mo ka lola gin mo sa tse utse bobo ira bobo main tse lase ira bobo mo tse iyiki ira bobo mo tse urun iferu ira bobo imo tse urun to ka <hesitation> alika mo ka ta ali ka mo ka ta urun ti a gba ka kpa mai mammy mo we ma bimo urun ti wo so oran we gbe mi ma tse uwo re wa tsigua ra ain ra tse <hesitation> kele mo ma <hesitation> ubo ta kele ta a ka wewe ro gbe mi mo ka ra gba a ra urun tiri gba tse ghan dede gbe mi mo gbe tse kuro mo ka gba otse we wa o ka tse otse twenty five litre biri mo ma gbe gege o gba yo mo gba yo mai e ogho kpovo egbe eyiwe mo ra tse omiren ireye moren gbe mo tlra tse eyi we ojo okan mo gba gin gbe oton mi gin ogho to wi ewo mi ee to le ni school mo gba ra gba ra ba olukun mi okan mai mo bite maa bino ma nemi ri ogho tie gba ni ewo re win in temi san o teri scin mee te jerun ni onu rowuro we mai mo je owun o gba kpita gbe mi Mai iyo oronno oniye ti mo san ju mo re a ba mo gba to were irawo iferu ti mo tse mee te da mo gba ta biri mo gbe gege gba ra ta gege eyi ogho re mo gba gin oton mi gba so temi gba tse urun we ebi we kpai urun ki urun ti mo ma fe mo ka ri o je gin <hesitation> ireye bobo to no gba sokun gin aghan ee ne urun ti aghan wino tse were mo kpe aghan ma ara gin aghan wa mo ka ko aghan biri a te se oke we ojo oban owun a gba so ran gbe mi ri church gin mo ma fe ko ireye oritse jin si emi ma ko ojon gun teri mo ma ko aghan ira ti mee gba ogho aghan ee wa gba sa <hesitation> dan gin eghan wa gba eyi gba open wo da da gin aghan wa gba gba tse owo <noise> aghan to wa fe tse mai elwa o eyi mo ma fe tse mo wa gba thousand naira ni ewo re mo wa gba thousand meji ri ewu re gin gbe aghan <noise> aghan ka gin tu boko aghan wa tsigua tse mai wo ma tse otse mo gba gin gbe aghan mo ka ko aghan mo ma ko aghan bobo te ne urun ti lorin wino gba tse aghan ne urun ti aghan tse ren aghan ka kiri mi ira tee tsu wo modoko ojo okan gege mo gba gin <hesitation> oton mi gba gin iloli we dene re iloli usen ain ee wa sun ain o ne odi bibi ti o fe gin gbe mi kekeke mo gbe re iloli usen mo ka da agbey wa aka da gin do kaui iloli usen ni odon okan mo gba wu main e oton mi we wa re ulieko ju were agin ee tse urun Kpen ino ka kpe owa ro man otron re wi uli-usen o ne urun ti a je tse mee ne ogho wo ma gin mee no tse mee no tse urun ki urun ni ewo wo teri ti mo ho tse we mo ba oma we gha wi ulirasen o gba gin e o ka du mu ogho tie tse mai school ome gha de a gha bobo gbi deko gbe mi aghan agi since mo gba tsale mo <hesitation> gba tsale me te start ghan tse utse we tse urun ti o wee mo ka mu oma wol ni ulieko tie aghan to desh teri owa ro jolo ne oghe aghan gba gin e aghan kpe wa we tse oton oni je egbe eyiwe ain in brother urun ti wo tse we ye eju <noise> school we level re high ju school we o ka da be mi <noise> mo ka da biro <noise> gin o ma tse gin urun ti mo wino gba tse we <noise> ewo utse ki mi we oma tse gin mee da tse de ee tse ebiren ma ka kpa mi biri oma teri mo gin urun ti wo bemi tse mee lika ino gha mee fe fi nene so urun ti wo we wo si tse ojo tia we were answer di e answer mi we mee answer di e answer mi we were mo start mo ka no gba manage oma mo ka kpe anagba ko gba ko aghan gba gin gbe gin urun ti wo tse olobiren wee ee ye eju Ain da ma mied imi demi fo <noise> mee fe mu answer gbe niee da do mee da bo fo we mo gba ma oma tse gin mee wino tse urun ti mo wino tse we de mo gba tse kuro mo gba kor mai family da oma we ni teri niee fe di oton mi we do a kaninulieku gba re school mee fe were oma wee kere ju and arua we wino gba rou ri rou ti o wino gba rou we oa fe a <hesitation> ene ma gbe re gba gbe re ino <hesitation> de mi ka be oritse di urun ki urun do ma ghan so to gba gha were re omai demi da oma we ni owi one o wi tua o wi three mo gba gin gbe gin to gba gha wa we demi da gbe re o wa tse oji ma tse o ma tse gin ofe re ulieko to fa re urare kekere